Kua <noise> mbaereroreta <noise> omombeu yandeve teteko <noise> oaja oi vae oipotarupi jaereta oeka tekoteko, jaema jukurai omombeu arañavo oi yandeve mbaeko oasa oi ñaneretape jukurai kuae <hesitation> comunica <hesitation> tor reta oguata